Ubida ñaan, ñaan yëláanţ pëdo ubida ñaan. Umpën wí nasiyën baţí kon bí me buŋ ñaan dooţ ubida ñaan yunk dí ukaduŋ waloor yuŋ dí ukaduŋ importans. Ñaan kabúke nëcí napaţ bañaan kakusul anú dëmb fáan nëbú cíko nëpëní kanáfánir bëñaan bëliyëŋ tú. Ñaan káaţ pëbe ñaan ţí umundu wí ñaan káaţ pënoonţëna ñaan ţí umundu wí. ŋal wí sá ţí bëyeenu mënkáaţ ubidoo pasëk mënkáaţ wël, mënkáaţ ubidoo ubida cí wí nasiyën baţí. Nasiyën baţí wulúun wul yetanúu ţí umundu wí kon mënkáaţ pënoonţëna wul, ñaan káaţ pënoonţëna ubida ñaan waw. Bí mbúkee buŋ bime buŋ yuŋ dí meduŋ idëmb këbíi cíko fáan këbí pëni kanáfánir bëyeenu kënáfánir bañaan untabu, kënáfánir bañaan acáakind, kënáfánir pëboos pëpëban sá waw. Joomay fay núnuŋ nëţari upëresidan dolaa repibëlik nul <hesitation> ndank anáfánir bañaan untabul, anáfánir bëyeenul, aná náfánir bañaan untabul, cúunk kanáfánir senegal bëliyëŋ tú, bí usëman sonko bíkí. Kon ubida ñaan, ñaan káaţ pënoonţëna wul. Wí bá paráar wí pënoonţëna ubida usëman sonko á bañaan náţa. Bañaan náţa búkuŋ defandirul ubida usëman sonko ţari cíwuŋ përoome minisëtër. Á joomay fay ţënkaŋ pëcí përesidaŋ, kon ubida ñaan ká waloor mak.